<noise> weno naꞌ c̲h̲apzëná deamigná per nana lala c̲h̲ap minn lëꞌkga mismo yual c̲h̲ap minn mas cuarenta, cuarentados año c̲h̲apzë minn be lëkga ndal deamigná c̲h̲ak deamigná mas chop tson tap minn nak deamigná be lad degiedzná yu lad giedz yu minn. <noise>